Ordinater fuu mo njiiɗa ana jogii disku, ana jogii ekaran, ana jogii dimon e ko nanndi e muuɗum. E ko ɓe mbiyata klawiee, ɗun duu tawrete hen. jonkaa, ɗii kaa, ɗee kaa yo kulle kasindinaaaɗe.